:An 'ye :bala' 'weh :e, :bale-a 'mo dholo-', or mlor or di :dii: or di :dii: :wala: :wala: zorn-a zen. :yee' deh zorn zen-a zorn bo, deh or 'da or 'pehn-dih, :mor oe any tu-buo 'kpa zorn :yee' or 'bhorn or 'ye mu or 'ye or di. Or :mor or se-a 'mo zorn zen-a, :yee' :mor or 'ye any dii-deh 'de zorn 'bli :yee' or 'bhorn or 'ye 'de mu <hesitation> or 'ye deh di. :yee' 'de :dha or mu-a deh di 'da <hesitation> :mor or 'yuba kpa 'de :yee' nyor 'nor <hesitation> po-eh bhu :yee' or 'dba-or. :yee' :on 'ye :dhui' 'weh :e, :mor glu gor :yee' eh-' 'mo, eh 'bei'-a gle+ :mor glu gor :yee' eh na-ih bo eh 'kor-dih whole :koo-a klehkpeh or :ne-a gle bo-dih 'weh, :yee' :mor on 'da zorn zen 'o :yee' eh mu :dha eh :dhe-dih. :yee' :on 'ye :bhliin' 'weh :e, eh-' 'ye :bhala' dha, dholo-' 'de eh mlor eh no eh-a: :koan eh-a' :bliin'-a 'mo. Deh dholo-' deh glu gor-a :yee' eh mu mu eh 'hye nyor-a :bhala' 'blu, :mor eh 'blu :bhala' deh ldao' on 'da zorn zen 'o, :kpalu' 'i :an pobo-a ya :bhliin' 'kor-dih-uh, :yee' deh :dao' eh 'kor-dih-uh-a zorn zen-a zorn bo :yee' eh 'da eh pa :dha eh mu-dih 'pehn 'da. <hesitation> :yee' eh mor eh 'kor-dih eh 'bei'-a 'dhu-deh+-a klehkpeh 'weh, :yee' eh 'da eh mu-dih 'pehn 'da. :mor on 'de :deka' :korn-nyor+-a klehkpeh :on 'ye :bee', <hesitation> :on 'ye :dhui', :on 'ye :bala', <hesitation> :on 'ye tlo, :on 'ye :gwean'+ en chehn :koo:, eh-a 'worn en 'bei'-a gle+-a kpa 'dlu yai'. Nimi 'on 'ye-a deh 'jeh 'de 'kwla, :mor on 'de nimi :daa eh-a' 'dhu 'o nyor+ eh-a' 'mo 'o. Nimi :daa en 'mo dholo-'. '